Kalau aau auntauma asu, asu ma ikiie jadi kalu au ebikota au eri asuma au klaksonoo, au klasono riya ya supaya ilawa kata iruru aku oto mamakan tai bisa mina eseyaa apalagi hahu, hahu ma ikii siu, papea burung burung ma ap, burung yang au tasuka maee kelelawar au tasuka ya karna mama barang mama haram maka ami islami jadi ami tasuka re, ami tasuka mina ese ri, apalagi amina anu ri, jadi kalau hahu amia riiya lou lou, mamusti ami pake dikata atau hatto, hattoma ami kitori, ami kito niko hahu niko me, supaya ilawa ma ada yang ami asalekar laku dikata huari, karna kalu ami islami ma asalekar laku dikata huari tai bisa ami lawa laku dimahukke kalu ami lawa laku dimahukke paka rikiami ada yang kalu babae mati ma mati ai tudiya, tudiya baru mati kali ilekami ma ami hita ya mae sebab haho ma kan ikii. Apalagi aso, aso ma labe bahayaee iheu mate laku airudei amu kata to ma baru asu ihe eu apalagi hao, hao nohoho mateke laku hu satu kali bisa iku sidiamu kata araiya mu carika au caritaii walau misiai koi koi, au koi koi yawale mintudo wale hatu mete diu ma laku aku mama laku aku base laku aku kuals mama aku base jaga me puna ahoudu tapi ada yang hahoudu tapi jarang iri dapate dapate haho ma ehe ma awalayau koi koi ma me puna au jaga au oulomeita, au oulomeita au hulei seketu, seketu ma au wala au eu hulei lampo, lampo neon me yang nadu teme hai mama baru au ai laeng baru au, au giling au, baru au gilinga laku hatu riyana aduse baru akuba awalopeka aku ba baru me campore, lakasbi haa mama hawa laeau koi koi ma campora laku kasbi tea. Alaku epuna ragang kuanase laku ami tuma ya mama ma ami ewalah malawai siu re, ha mama hau hau inamepewa dimasa aasabantare di mama laku hau ilai hau ikanuwa hau ikanuwa, ikanuwa laku tapi hau imata lou, au bukan imata niko bukan anadi saa tau adi masa amia eu eu amia rihihau imatta, au imatta ma laku amneu yapakeke hola, ha yapakeke hola mati tanari tapi dengan catatan bukannya ami aledi taha ami taha ledi ami perjanjian laku mati matee kalau imi laai ma ini sahe wadi tana pati tariaaya kami supaya aku bakria aku ma mana punahoudu, punahoudu ma hii menyangkut tahouduee niko ami semelepa menyangkut tahoudu matima houdu matima houdu manjanganepati awi audu haho. yawai yang au koi koi ma mama ma aku bame puna heudu baru ajaga au bantu bantu au bantu bantu ma aue tana dikata dikata kakobaina hahoudu riya rimami. Baru heitana houdu riya rima ilou uuai lete hudidi, baru kisa kisa kasiang, uwala eekoi koi ma kisa kisa au lete au tana riya nawardima wasa autepu hulalete hatepu, hulalete pea au ai rirekba au weue uriyaee abakmau mete tanda kauee, aape saaleii, pe saalei au bage bage rima aku karna niko aku ba meteu tanda ma kau pe re au tiare, maa pea au eeu eakubaee, iakuba ieakuba meheke re meneke rii pea meheke ripea mepuna rea meheke waditu pea meke au tana nadi kata wana ri ria unau houtu ma jadi misee ami ahodu ma ajadi mii se ma pea auhoutu pea ami auhodu ma, jadi teistrahat adi masa mitudo, adi masa mitudo ni mateo ninu teo, nino teo laho wale duma ma amer dumana duma lalalo laloleta, haa jadi ami tudo halae mama misie ami piara asu siu tapi kalau ete asu ina jahat tamungkin karna asu se ada terkecuali ma ina. Asu asu liar bole baru ina jahat, awala misie ame walea metedima aku baa medapate asu isaa mama asui mama ikei lapa hola laku ami piara ya, ami piara ya mama riya nai ida kasiang amieu lalehinai ami wela ialehina, tapi ilekami aso ma ileka leu lebenteng wale pea kalau selaku ami lepa laaka iwela nahaleu mitidiuee, imelanhale metediu irue ijaga merdu mama, jadi kalau wale hatu metidiue kalau musia jahat mateu ina hale mama ami tiu waa asoina maiiheu ekasiang. tapi asoi mama awala eu ma ina inana halana kontu ria laku ikeu keu kasiang laku imatta, imatta ma laku ami ami wela weduma ami wela nei hinae, ina rike duwe, ina rikadu pea strahate karna mama mitiau mitua ami idae jadi ami tatuae wale wasaladiee <hesitation> jadi, ami welanaihina ami ida mei skola skola lei ami skola ami skola skola namapa ami ida iskola skola ami ida au we sd ako aa skola westesiu kalu aku male masa ma kasiang. Awane ma mei raga milahi ma laku mai yang maha kuasa me lope manaa henama jadi matalepa ragang nibisu naumama kasiang jadi mirue mama mat matee tapi sepalaya au misie wala ema ana nama misie me skola miriwa, miriwa mehitu meruduse meri wapapeari, jadi tei bisa itena tipu ma, pise matee meriwaya usata meriwaya papeari meriwari pati natipu manapa tei bisa usia tarnamise su perna wala ema me sekolah audi madrasa ananama kuma mengenala iya, jadi akuwale mama manema moho moho cuma teibisa mina tipu ma, mane mama melepa cuman ami keluarga matee yang ami mangarti, jadi kalau musia laeng memang sia mangarti siu tapi kalau hee misia ta mangarti karna niko mane milepa tapi karna niko ami koi koi lak manikome jadi ami tiwamana walepa taa ilepa seme sala ma au bisa au paham ma haa macua mehia kunalana cuma. Ita tai bisa ragang talaai ina mama, jadi kalau aau au skola au e sd jadi setiap eskola ma kasiang au kisa au undanama jadi kisaa jadi setiap wela sekolah kasiang akalau walaaya au rasa sedih karena sedih ma ikunanei setiap wela skola ami skola ma aku mama se kasiang, aku mama ma jaga mitunggu waolo benteng lo wela skola ma jadi tiap hari riya mikeum tiap hari riya mikeulo benteng. tiap hari mikeula hidi hari sanen ma riana hari sabtu ma mi kei jadi mikeu tunggu, au rihidi au low benteng low riya mikeu ranau niko mi skola nikome tiap hari, hari hunduma, baru ami tacocok laku matieu awehe ami unduma ma, ma cuma menyangut ana skola mateami unduma ma pea nainsama pea ta aeye apalagi mise diamanga mi skola ma pahakeke elai kasiang amir basudara asarane yang mati tue awewe mati tue awehe disela mama tiap hari baru au ma yang skola ma yang duhatu aninuma auema yang idate bukana duatuha nenu uduhita awe ma. Jadi kalu mati hunu aku mati hunuri lalari jaga mati heti atou mati hiti eamati hunu mane hamama awe ma ajadi au hati mati saladu, baru tarua ami welala hehe maen titone kerge titor mati duma pa matir duma kang imasu laku aku duma au maeng titor mati duma nee apalagi ami hunduma hunduma pea tarue ewela, wela ma pea ami tito matir duma ne emana pea mati orang tua tua matela e kerge mati asale kamio ami wa huni ami wahunie lete ele lete mamati tadapate ami, ami wahuni wadapat ami apa mamau keanau